Fahaizako kolera maintso ndraiky, koleran'ny fanantenana, zany hoe kôfa mampiasa kolera maintso de misy fanantegnana zany agnatin'ny dikan'izy igny, aveke koa zio koleran'ny natiora zany hoe zavaboary, ahafantarana hoe <hesitation> lokon'ny zavaboary ara hazo me- kakazo mentso na ravin-draha mentso.